באש תכּ'יט שי זר דיאל שי כמיס אול חאגה כנסתעמלו מוואד אלהיבּרה וכירט, כתכּתאר אלכּירט עלא חסב אללון דיאל אלכּמיס ואלזר לי בע'ית ידיר, כתכּשי אלכּירט פלאיבּרה וכּדיר שי עקדה תכון מזיאנה, מבּעד ככתבת אלזר פי לבּלאצע לי בע'ית עלא אלכּמיס, וכתבּדא תכּ'יט מן ח'לאל פתחת דיאל אלזר וכתכּרר אלחרכּה עדה מרּאת באש יכון אלזר תאבּת מזיאן.